Custa po ammimma no esti ua domanda meda difficilli poitta penzu che, ca finza chi deu podiu torrai in callincu periudu de s'istoria fui aparrau innui seu poitta penzu ca commu sia unu periudu <laughs> meda bellu. Chi pozzu osservai de s'esternu, o chi podiu fai bi a <hesitation> ad alcunu pollittuccusu o persona chi da penzanta in ua determinada maniera a callicu periudu storicu deu penzu ca fudi utili bi impari a is ogu nostusu sa prima, o sa segonnda gherra de su mundu poitta penzu ca <hesitation> è stau uperiudu storicu meda meda difficcili <hesitation> e meda meda caratterizzau de u penzieru totalmente distortu e penzu che, penzu ca <hesitation> callicu errori ca è stau fattu in passau commu i nostru pollittuccusu du funti provendi a fai commenti chi no ianta imparau nudda de s'istoria. A su propriu m'iada prghi bi cu is ogusu cosa mia su periudu de Roma, de s'anticu imperu romau. <hesitation> Poitta fui, se meda meda curiosu e appassionau de istoria. A su propriu m'iada a praghi bi <hesitation> in Africa, s'Eggittu, po bi sa costruzioi de is piramidisi ca funtisi u monumentu tra, meda meda connosciu in su mundu. E a su propriu fui curiosu de bi chi de sa parti medica, poitta deu trabballu in ospidabi, commenti s'interprentanta determinadasa mabadiasa o sa cura de i mabadiasa. <hesitation> Penzu ca <hesitation> d'ognua de nosu deppidi arregodai s'istoria e deppia tenni sa possibilidadi de conoschi sa istoria poitta esti u mezzu meda forti e importanti po connoschi <hesitation> su chi nosu fu, fu, seusu stau in passau <hesitation> e po no arrippetti determinata sceltasa chi eusu pigau in custu periudu.